علشان تنظم عدد كبير من الكتب، صنفها حسب الموضوع أو الحجم. بعدين، رتبها على الرفوف بحيث الكتب الأكبر تحت والأصغر فوق. ممكن تستخدم نظام الأبجدية لعناوين الكتب أو أسماء المؤلفين. وإذا عندك مساحة، خصص رف لكل فئة، عشان تسهل عليك الوصول لأي كتاب تحتاجه بسرعة.